Á xí jää xáá’ ‘mo e lɇ kié’ e kúú’ kié’, lýn jná e kúú’ kié’ juá’n kie ‘nǿ jia’ ló juá’n kie’ ‘nǿ a e xa fá’ re fáá’ra porque jna e ma re kiöö’ra köö xáá’ ‘mó, xá xáá’ ‘mo e dse uɇɇ jmýy’ kiee’ e jö lýn jná e ma re uɇɇ jmýy’ kiee’ köö xáá’ ‘mo kuuu’ kié’, kie’ e fá’ óó’ ba ejö kö’ jia jóó’ e re jmá’ re xíí’ra xáá’ ‘mo bii ga jö ki xáá’’ ‘mo kuɇɇ jná vida ba ejö la nɇ re lɇ ló dsa ju ñíi’ jö ba jia’ joo’ ta kuanta re jmⱥⱥ’ re xíi’ra xáá’ ‘mo.